Avy amin'ny alalan'le fiasan'le vavony. Vavony igny zani an igny mamotika mamotikan'le raha hoaninô na raha giainô dia igny aby si zany mandamina anio akô mba ka mbarakôa zany ara-pahasalamana zany anô avekeo, salama tsara anô avekeo.